Newziland adhum ishia khabdhii adhaa ishianiii morine culture yedheni eee aminen dhub mziam khabdhii the papeton gharewa aculand land memorion thaa yedheni tokinen taa uttu etagho settlaz yedheni ee dhub mambo hujianen lila fan jirti lila bidian ijethee akas midhasithi afan ishin dhubethinen berrin kizunguaf mauraaa aminen afanii kadhibini malum sunn affan ishian